Ngone fo kia mansia ge ngone nao ona laha laha rasi, ngone sari waro ena na fael se tabeat nage jang bolo ua, ngone sari waro ona na fola madoya tora rasi gon mansia laha laha bolo ua, sedaba ngone sari waro ona na gosa ona na yaya se papa laha laha bolo ua rasi ifa bato sado ngone kia iya ona rai ona yo gosa ngone jang ua coma ona fael se ona na tabeat jang ua ene se gategena nage ngone na fola madoya magai iya jang rewa.